Woathin yaani visa fethethu wonn dhurani Id thanthefiii iyyo birth certificate won suun khabadh Mal atin won lamman suun khabathu yaani rahisia dhethee wonn sunn apliayathi harkh siraa fudheni hakika woyyu hikakhi inch tanthee kass wafungwa hi itheinn won akhasisun khuli dhethe sirra bareseni dhub akhaniii inamaa dhibinen inch dhibiane sikubale ñaam khun yaani hamammu ñaam dhansaa yedheni akhan yaani wonsun sitth khanenii